لوكان نكون صحفي، أول سؤال نسقسيه لشخص مشهور هو سر النجاح أنتاعو خاطر نحب نعرف واش هو الأسباب اللي تؤجي الى النجاح.